ha asawere gotel nii bana nyande altine, salasa yahugo jumɓare miɗon wawa wulwugo behemɓe bana awa joi. Asawe be alal boo don yara bana awa ɗiɗi. Toh ta'a hauti Altine yahugo jumɓare hokkete awa shappanɗe joi e joi sai a hauta ɓe awa ɗiɗi je asawe be alai hokkete awa nai. so ha sati nii koh asawere go'o meɗon wulwa be hemɓe akalla nii don yara awa sappanɗe ɗiɗi e jenai.